یہٕ کٔرِو تصویر: بہٕ چُھس ٹیلی کائنیسس ہنٛد غیر معمولی طاقتن تہٕ پننہٕ مرضی سۭتۍ پنن شکل تبدیل کرنچ صلٲحیت استعمال کران۔ یتھ روشن منظرنامس منٛز، بہٕ چُھس أکِس زبردست پہاڑُک مُقابلہٕ کران یُس دۄن گامَن درمیان رُکاوٹ پٲٹھۍ کھڑا چھُ، ییٚمہِ سۭتۍ تِہنٛدِس رٲبطس منٛز رُکاوٹ پننہِ منفرد صلٲحِیتہٕ سۭتہِ چھُس بہٕ محنتہٕ سان پہاڑس نَیہِ شکٕل دِوان، اکھ یِژھ وتھ بناوان یۄسہٕ گامَن یکجا کران چھِ تہٕ تِہنٛدٮ۪ن ارکانَن چھُ یِمَن درمیان آزادانہٕ سفر کرنُک اِجازت دِوان۔